Bakathunga esyombulho nene okobuli kirimo neryo ebiyithawa byabo ibyabya ibikabererera

Obakulhu thukabahulikirira kundi bawethi erithuhabulha nerithutheya okwa mitsi mibi

Obuthuku bunene eribasoborera indi wamalya omubatsi ukabyahu omughulu munene neryo kandi batholere ibabya ibanimupisya obukoni obo ngabwamahikahi omeabuyingo bwabu.

Ekyi kyikawatikaya abandu eritoka eriyirinda

Omulhume oyuwithe abakali abalhabire oko mughuma omughulhu omunene abakali abo mukabanika oyukaghalhawa, ihabanika noyu tsemire, nabana ababakabutha ikwabanika abana abakendi soma ibathunga ebiyithawa byabo nabandi ibabibulha.

Esyombulho sike esyabakabaliha omughesera akahwa neryo kandi nerikolha omwa masipatara inina banyoho omuhendo wabo inimuke erikwamana nabalhwere ababakabya ibakakolhako nisyangumanguma syoko syambinduke esya abathahwa abali omwa mathambiriro bakalholhako omwa lihanga elye Uganda.

Esya piki-piki silhobire omu mihendo yasyo, esyo piki-piki sikanguha, esya piki-piki sikalhaba no kuthyira thuke-thuke othwa sya motoka sithe syangahikamu, neryo ekyikaleka abandu ibanza erisokolesya kutsibu kyekyo kukyira esya motoka

Ngathunga esyongoko esyombene esyombatta nesyombunu

Ebithehero bino bikathuhereraya amaghetse awerinywa, neryo okwekyo thutholere ithwa biyi bitsotsa kutsibu erilangira indi obuyonjo buneho kandi na malhwere muthina-muthina syali thuhamna

Katholere erikesya omwakatimba akemibu nerinywa amaghetse awatsumbire

Bikaghabira embuthu okwa balimi abali omo bipindi bino

Ebiro bikulhu thukabikulhaya omwi bunyahirwa thukabikira obo kwithwe, ithwa birikira ebe mikagho ibasa eka, ithwa kolha amagheni , nekyindi ithwa ghenda omu sya kelezia ithwa yasoma, aaa ekyindi thwaghenda omu myanya eyeri eyeri ritsemeramu

Ngogha ngabya nabiryogha nanganakesya ahisi okomukeka inahumulikana ngabya nabirihumulikana inathasyaghenda okobindibindu

Ebyalya ebya nganyitheya okwa malhwere nanga nalya esombe ingalya esyisogho esyonyinyi muthina muthina nebihimba no muhogo ebyo bikanyitheghaya oko malhwere

Thukalima kutsibu kulenga ngoku thwabya thwalimire obuthuku obwa ahanyuma, wamabya imuwalima hika nguma lero neryo wukalima hika ibiri erilhangira wuthi wukathasathunga ebindi byalya ebilhabire ebitsurukire ebyawa thunga.

Thwangakangania emitse mibuya erilhaba omwisikyabo neriwathikyabo erisabirabo Kandi neryeghesyabo ebo ebyathwasi byabathasi

Abakulhu bakabya ibasi bindu binene nebindi bakabya ibabirighenda bakalhaba nibya neryo kyikaleka ambi ithwahulikirira bakathuha amahano wabo

Syabirileka abakali ibakyungulha esyasuburo syabo ibo ngabandu, syabirileka akatabanguko komwa maka kusangwa abandi bakali babya bakalhwa nabira babo kusangwa sibali kolha, nabana banene babirisoma busana aba mama wabo babirithunga esyo sente babiri bana esyambulho esyangathwalha abana babo boko ma sukuru.

Erihiraho obulhingiro naboeriyitsungira omwabwengulhakulhana

Nuku bangathunga ekyisomo ekyiringirirene isihabanika oyukasekereraya oghundi neru kandi kyikawathikaya okwikehya okwa bana okwa bandu abathasomire omwa ah bitsweka bikuwethu

Omwembembethya mubuya atholere iniathunga esyangesu erihulikirira abandu abakembembethaya

Thukyasi ndeke thuthi emithi eribyaho lyerikaleka embulha iyabyaho. So thukabya thwamabirithemayo emithi yikabya isiyangathasyathuha embulha. Thukabya ithwamabirithemayo ekyihugho kyikabya mwekyihuhania kyinene neryo ne ebirimwa ibyabya isibyangathasya thoka eryera.

Amathendekero awosi mwimanibwa akaghulhu obulhwere obwe korona bwasa.

Abakali nabambesa omwa malhambo ethu bakalhaba omwa bihendeka binene kukira muno omwa mibiri yabo omwikulha lyabo nobundi buthuku bakanabya nga bamasolholhwa ngabamasuba ahisi wukasangana abana bake abobuyisiki ibabali omwa masukuru omwa masomero kukira abobulhume.

Bikakolha obukundi obukundi omwa amalhambo neryo ibyabya bikabika kakekake nerighabiranako ikathoka eriwathikyabo.

Emighulhu eminene ngabungira emikuthu ya kalimagezi omwa buthuku obwa esyoyenga inga lhuhuka kandi ingabungira nuku banyoni baghe.

Tukatunga esyonkoko nesyombata nesyonyobani nesyonde nesyonganga nesyosungura nesyopanya

Thukathunga esyasungura esyangoko esyambene hayima ne syande hayima ne syambunu

Erihabulhana omughulhu wosi hamabya erikakakania.

Esyonjimba syaghe eribya esinahenirye ngasyoghaya inasyanika isuma neryo kandi inagorasyo kandi inasibika ahuwene omwa kessi ahasithendi kinira namasyambalha neryo nganga ghunza eryambalha olhukimba inalhwoya

Eripimwa likaleka iwikalha ighunasi kuwimene okulhuhandi olho bulhwere obwa kabonde

Omwana oyu ghuka mweghesaya emibiri eya ebyalha neryo inathoka erilhwa omwa bitsindikano ebyo inabana ekyerikolha

Ngandisabya isinangasyathoka emibiri eyikalhkalire ngeririma habwa esisaha sinene ngsrghenda olhughendo lhuli kutse ngeribugha indi nanganathibitha

Bakabutha bana banene abalimwa eribasomesya bakabya babirilemwa eribasomesya neryo abana ibalhwa nabakali abandi ibalhwamo neryo amaka iniayenda kityakitya

Obulime bwo omwani bukaletha obubuya kundi bukathulethera esya sente omwa malhambo ethu, ithwerya omwani, ithwaghulyagho, neryo ithwasomesya abana.

Abandu bakamuha amlengekania wabo inathoka eriyabakurathira neryo ekipindi ikyathoka erikulhakulhana

No voice

Obuthuku obunene likaleka obuthuku ibwahuha neryo iwabya isiwangathunga neheri wama ekyitsutsu neryo kandi obuthuku ibwa hinduka

Erisyoya omughulhu ghosi endambi sikachina

Ekyighube, akateitumbe, omupira, nakaghulhuko.

Erinywa obwabu ne erinywa ebangyi

Ebinywe ebiri omukisomo omukipindi mukathunga mwabandu abakakolha mibiriminene ngabathahwa, ngabasomesya abasomesya abasomesya abamadini nabamasukuru e kisomo kikaleka abandu ibaminya ebyobuyitsotse, nerithoka eriminya ebindi kubikabughawa

Emisabe yikalobaya kandi iyalobya emitima ahebwe kinywa kyanyamuhanga erikyisikirako erilobya emitima owerighanyira

Itsa haghuma imwakanirania Mama na Tata imwaminyerera aha obutsibu bulyalhwa neryo imwabana omubatsi owekitsibu ekyo

Abambesa ibabahira omwa mathendekero ngabandi bana busana nabo ni bana, kandi nabo nibandu abana bobukali, nabobulhume abosi bawithe omughaso ni mughuma, nabo batholere ibayikalirako ibasyathunga emibiri ibo ngabana bobukali.

Ngabya namabirirya ekyerigholhogholho, ngayithekatheka ingasaba neriyithekathekera eribya iningayakesaya.

Thukabahikako thukakania nabo thukabawathikya kandi thukabasaba amahano

No voice

Kyikasigikira obuwathikya obwa omundu akabya inyakayithagha omwa bulhambu bwethu

Erikolera haghuma erighanyirana neriwathikania ebiritho muthina muthina ebya thwangathunga

Erilhuka obuthiri erilhuka emikeka erilhuka emipira erilhuka esyasepeho

Omwa birimo bithano ngendisabya ingali mugaga kandi ingane mukolha eriyikolesya emibiri yaghe.

Erilima ebyalya ebo ebikalhwa ebyamukalya neru Kandi erikolera haghuma inywebosi omomuyi

Abakali bangana kolha obulime, kandi banganakolha n'obusuburi ndeke.

Abalhwere abo bulhwere bwa kabonde thwangabawathikya erikalha thukabasangasangania neribeghesya neriyithekaboko omo mibere eyosi yosi yeri lhangira indi ba malya emibatsi eyikayithayisibawa nuku ibabya ibanimene ndeke

Ebihendeka nibinene ebinamabirithalhabamo mukaghenda omwa matoka ibabasoka amalhwere esya akisidenti abandu ibayithinira kwihi nabandi bandu ibaholhaa

Ngatakanizaya ebyangesyatsukirako ekyindi kyiro namabya we ritheha nga maghetse nero ngayathehagho oko saha eyo niku omwangyakya indikisyasurusutha ingabulha eheritsukira

Omughulhu omunene thukanywa obusara oku kyenjjakya

Omunywani oyo wutholere iwamwiha omwa banyoni baghu iwarondya oyuwene.

Ebithunga ebithe byegavumenti bikawathikaya okwithekaho emibiri eya ebyalha ngerisona esyonjjimba erilhuka esyonzwiri nebithiri

Obuthuku obunene bikaletha engulha kulhana omwa bipindi nerisomesa abandu okwamughaso we'ryasa haghuma neribika esyosente

Thukakiramunu erikolesya esisuka, ebipanga, ebitiyo, nesyanengele erithuwathikya erisomba ebirimwa ebya thwamabiri ryerya.

Emitse mibuya thwangakanganiayo abandi bandu omwikolha ebindu ebihikire kandi omwikolha ebindu ebikaytsutsibawa omwa malhambo ethu

Obuyitsotse okwabitihero byethu bukalhalheka eribya itwabya ithamabiriyilhinda amalweri

Thukabya ngathwamatsotsobera omwa mibere eyindi eyosi nabana bangana bonda, abana banganiha mwe esiringa syandwalha nesya Ulcers, nabandi nakasente sikalithasyabya omwa yisaho kundi thukabya isithulibana emibere eyiwene.

Wamabirirya echerigholho ghutholere iwathatsuka erihumulikana kake ingawachinga evidio ingahulikirira amakuru ingabirihulikirira amakuru ingakesha

Ekyi kyikathuwathikaya erithunga amahano neriminyerera ebyobuhangwa.